Ny fomba mahomby mba ahalalan'ny ankizy ny karazan-tsakafo maro samihafa de ny fampandraisana anjara azy amin'ny fandrahoana sakafo ao antrano. Atomboka amin'ny fadehanana eny antsena izany, entina miantsena izy ary atoro azy ireo karazana sakafo mety misy manodidina azy, de ampianarina ihany koa izy ahandro azy ireny. Ary rehefa mijery fahitalavitra ohatra a de atoro azy ireo sakafo any ivelany.